<noise> No baño, nas montañas, nos pueblos, nas, fóra das ciudades, no baño etcétera.

A verdade é que nesta zona da Maía non hai moita diferencia entre inverno-outono e primavera-verán, polo tanto podemos decir que nesta zona temos dúas estacións solas. Sería: un inverno-outono con temperaturas normais, dez grados ou así, con chuvia nas dúas estacións, polo tanto, unha sola e tamén frío con poucas xeadas, cando hai anos si que había moitas xeadas. <hesitation> Despois entre a primavera-verán as temperaturas tamén se manteñen, pois nuns vinte e cinco grados, vinte, <hesitation> moi bo, moi bo tempo para esta zona.

E normalmente si porque por exemplo as materias que me gustan son mates, recreo, plástica e nada máis e cando teño outras cousas <noise> non me gustan moito.

Antes se usaba maquinaria, ferramentas manuales, como un sacho, a forcada, a día de hoxe, pois son máis os tractores e as máquinas eléctricas que traballan, máis que manuais.

Na nosa familia gústannos moito as margaridas que enchen os campos da nosa zona cando chega a primavera. A Martín, o noso neno, gústalle tamén unhas flores que aparecen nun xogo de internet se lla-, que se chama Minecraft, que son unhas flores parecidas as rosas, cando están xa pochiñas, en vez de ser de cor vermello son de cor negro.

Para facer unha boa tortilla de patacas necesitamos: patacas, ovos, aceite de oliva e sal. Primeiro pelamos e cortamos as patacas en láminas finas e anaquinos anaquiños pequenos, fritimos as patacas en aceite moi quente e a lume medio, hasta que estean brandas. Engadimos o sal ó gusto. Unha vez fritidas esas patacas as sacamos do bol onde previamente habíamos batido os ovos. Mesturamos ben as patacas e despois nunha tixola quente cun pouco de aceite bótase esa mistura de pataca e ovo e a deixamos callar, cando esté feita por un lado dámoslle a volta cun prato e cócese polo outro.

Eu toco a flauta no cole. Na casa non toco nada, bueno, solo a flauta cando é necesario, cando manda o profe, e tamén toco o xilófono no cole <hesitation> i un cascabel como de perro.

Nos últimos dez anos o o clima mudou de maneira clara e perceptible: as temperaturas son máis quentes que fai dez anos; no verán as ondas de calor son moito máis frecuentes, máis longas e máis fortes; as chuvias son moi regulares; e secas e as secas son moito máis longas. Ademais esta combinación de secas e choivas intensas favorece inundacións repentinas. Se a esto sumamos que ademais se forman fenómenos moito máis extremos, como as treboadas ou inundacións, pois, a verdade, é que mudou bastante.

<noise> O meu principal medio de transporte é o coche. Non, realmente non uso transporte público a miúdo debido aos meus horarios e ademais ter que recollela nena do colexio.

Cando vexo a galega é para ver algún informativo. <hesitation> Faltan contidos, máis series <hesitation> actuais e ademais máis espacios xuvenís, programas culturais de form- presentado de forma máis entretida ou de divulgación científica e social.

Vou moito a praia <hesitation> La Lanzada coxer cangreixos. Coxer y de La Lanzada, madre mía.

O meu conto favorito é os tres porquiños e o lobo porque os tres porquiños escapan, escapan do lobo e cada un constrúe unha casa: o primeiro unha palla, o segundo unha de madeira e o terceiro unha de ladrillos con cemento.

Máis do que debería, a verdade. Uso moitas veces para ver <hesitation> series ou ou documentais ou vídeos que debería de ver na televisión en vez do no telefono móbil, pero, pero bueno.

Pasar vinte e catro horas na neve, nun refugio, como o libro de Magic Animals catro, porque así estarei sempre na neve que é o que menos hai na nosa zona e nada máis.

A miña materia favorita era <hesitation> física e química porque me encantaba e a profesora sobre todo.